اني نفضل الطعام في المنزل الطهي المنزل هذا يكون عندنا أفضل من أن نذهب إلى تلك المطاعم يوجد بها من لأكل، إيه نعم بها من لأكلة الكثير لكن أكل البيت له مذاقه الخاص رغم ما به من قلة الإمكانيات إلا أنه به طعم شيق جدا، يشتاهه الجميع.